Fômba nan̈anaovana lafarìny zen̈y boaka amin'ny varim-bazaha zen̈y farìny do bile. Niny lay ten̈a nan̈anaovana izy bòka an̈y tsy haiko fa nidisan̈iny fo zen̈y fahitavako izy. Aviô amy zay izy nivadiky podira. in̈y aminjay zen̈y mahazo lafarìny. Koa farìny fampiasan̈a mahazatra in̈y zen̈y. Fa misy koa zen̈y farìny boaka amy raha hafa koa. Afa karà zen̈y fo zen̈y koa fa maniry zen̈y. Karà ataony lafarìnin'ny mahôgo edy, alain̈a mahôgo disan̈iny mahazo lafarìninany.